Guira reta pituye rupi oime vi jaereta pituye ño ue esa jaereta ueka jembiura pituye rupi kurumbucucu reta jare iru guira jaeko andira kuareta jaeko oime vi iru guira guira amueyeba rangaguaba jokua reta ueka jembiura pituye rupi jukurei jaereta oparaiki